Nte eyin emi edude ihuem ke ídak eku Abasi, etu ke ntak utim Abasi emi nkedude ma etubim okmoro iko Ekpenyong ada min ekesim ikod abia ke mkpadenin. Emi anu ndude do toño ke isua tosin, toño ke isua ikie efudenan ma edip, toño ke isua ikie efudenan ma ata ma itin ntudo, edimen nin eka ebi Lagos, nkedi ke Ajegunle toño ke isua tosin efudenan ma ata ma itiaba nda nkesim ke isua tosin efudenan ma ata ma inan ma itiukied, Tosin isua efudenan ma anan ma itiykied, ntudo nyoñ ndidu ke oron. Ntu ke oron nkedu ke onna ke ikod udo isan. Mmetu ikod udo isan mfiak nyoñ nka Lagos. Mkpoñ do ndike du ke Port Harcourt ke Okrika nkan esuk Okrika. Mmetudo, mmedu ke atam ke yakkur local government emi ekuudde nko. Mmetudo mmenyun ndi, ke ntak utun iko Abasi mmedu ke Arochukwu. Mmetudo, mmedika nkan Uyo, ndu ke nsit ubiom, meduke nsit ibom, mmedidu ke itam, mmedu ke oku iboku. Mmetudo nyoñ ndi ito. ndidu ke ito. Nkenyun ndi ito isua edip ma inan edi emi. Ekua Ekua emi mmada isan nkesim isua emu ekuudde <noise> nkwot ikot nseyen etu ke ntak editun ndutim esid ufok kibibi nte okworo iko ami ndi owu nyiore. otu nte iko Abasi adade min e aka